உலகம் என்னைச் சுற்றி மின்னியது, பொருள்கள் லேசாக வட்டமடித்தன, அவற்றின் விளிம்புகள் மங்கலாகின. அது நுட்பமாகத் தொடங்கியது, என் விரல் நுனிகளில் ஒரு கூச்ச உணர்வு. கீழே விழுந்த பேனாவை நோக்கி ஒரு விசித்திரமான இழுப்பு. இப்போது, சில வாரங்களுக்குப் பிறகு, என் மனதைக் கொண்டு விஷயங்களை நகர்த்த முடிந்தது, என் கட்டளையில் ஒரு அமைதியான, கண்ணுக்குத் தெரியாத சக்தி.